Arakaraka tany misy anao ley io, tsa raha any am-piangonana anao anome hevitra mare, fa rehafa misy remarque arahana any am-piangonana ohatra, fa la fa amin'ny tany mety anasina manome hezvitra de manome hevitra anao, ohatr'izay, karaha zay zany izy.